ʻAuē ʻaʻohe uila pehea wau e ola ai? ʻO ka mea nui pono e hana i nā mea ma ka lā. ʻAuʻau ma ka lā, e hana i ka hana i loko o ka hale a me o waho o ka hale ma ka lā. A mai hana kekahi mea ma ka pōʻeleʻele inā pono ka uila a inā pēlā e kiʻi i ke kukuihelepōo